﻿Aiketama aparaikiyave jare simiari kavitako jare aparandu kavitako, mboviereiko omboepita se reta separaiki mopeti yajima aparaikiyae, aguiyeara taikuerupi oëkavia teko reta se jaeramo tenonde aikuatako, mboviko amogänata aparaiki yave